Ina mu ii zong puk temu rii, tuu saa mu teu man dii, in lam beya, mu em ya lessu geu, maa in lamaa, mu ii in lam beya, naa puktema ruu, tuusaa mu ii maan beh, mu tem beu rii, in lam beya rii, mu lam in yi gue, mu lam dii waraa, maa wad bobaa, maa wad lebunaa, anaa mu yi manbeh geu ta rii, ma kan manaa, mu em deu lessu ko, mu em ya geu limtaa gu, mu rii lessu, mu rii tuu mu ma naa, gulu ma nwu mu gaa, mu mui geu, kum maran nyin teh duu, seng waa zogaa, bit ma bidnaa, le guu bah, murii in lam geu akin gu, mu sel in ning gaa, mu paa yil mu pad, mu sii woareu lessu, mu mui geu da mu keum kanu, mu za'a kanu, mu lam kanu, mu lam inai ko, mu bob inai gu, bissam nyamu gu, maa waraa rii kella, maa kaan lebeulaa, maa yebbud suu raa, nuubood egkeya, yeb beud dai nuubood egn geu baah rii, yeb beud dai nuubood egn geu baah rii, maa ko bobma ana mu ii Lebm beya zong puktemu rii, maa lebm geu taa, mu kummaa rii geu, naah kumke maa beh zong puktemu, ii mu ped taa in lamn beh rii, beno maa in lamn beh, nneu lam gu, baah tuuruu, mu kii lamke, in lamnbeh sosai, domin, mu yii in lamn beya, mu lam leh, mu lam kooraa, mu lam waraa, mu lam yeraa, mu lam kaaraa, mu lam yi geu aah kiin. bissam nyamu geu, mu tii kanu, maa em geu lumu ruu, maa ran kan lebeulaa, maa boobaa, maa yebbeud suuraa, nuubood egkeya, yebbeud ina mu ii lebn beh rii koma bu lebn geu taa, seg gbaa bu leb nyama legeu paa rii gu, ma bu gooh leb gu taa, yeb beud dai taah paa naa, dai taa emaa, dai nab dan naanaa. dai od ba beud inaa, ana mu maa bu rii, owaa ma taa mu ii in lamn beh puktema ruu, lamke mabe, keu iike mabe, keu soon oo tagaa, mu lam yi gu, mu bob ya gu, mu moo vaneraa, mu maa tuu geu taa, tuusaa, maa maan nyaa geu nwundu rii, in liina oowaa, gossa owaayebbeud nuubood egke zong baa oowaa, oowaa maa taa mu yi anh lamn beh, mu dai lessuu rii ko, Mu lam in, mu lam-lam-lam mu mui geu, maa raan kum teh duu, mu nyii gu, muri in lam gu, gullum nwu mu ko gaa, domi mu rii tuu man geu, mu lii lumu geu tussaa muri maan deu, ma'a tuu saa rii manaa, maa kum wareu lessu, maa nyam birim gu, maa taa bidnna, nwun nyerii gu, bid ma zaan naneh, mu lam nyau, mu lam nwundu mu doo odkuvel beuraa, yaa boo vallin mu ka, baa lama keu baa taa, yedda baa baah bobaa, baa ina baa man zong puk temu keu taa, owaa mataa mu ii an lambeya na puktema ruu, beu ii mu ii in lamn beya, in lam beya, geu yedda maa yill mabeh ving gbooke ru rii, mu yi in lam bneya, geeu yadda maa yeb mu beud ina pii naa, ii da liin dii, mu yi in lam beya, geu yedda maa yeb mu beud nuubood baah kaa naa, dai em dii, ko rai em rii baa, anaa bob m. u pii beu rii, mu rii in lam gu, oowaa raa mu sen pii naa, oowaa ra musen anaa mu ii rii manaa, oowaa ra mu sen ana maa maan geu taa pii naa, ma taa tuu man ga, oowaa maa taa na tem mabe ruu, geu naa kumke mabe zong puktemu, mu ii in lam beya, in lamn beh ri keu sona-in lamn beh ri keu sona, yedda ma ko, ma odkuvel mu beud ii naa, bin lamnmun ina, manen dol sii, nmaa dol nkum geu, nere dan siinpii nii, amma nsaa kanu, ndan saa kanu nbob yi guambe npii ne gaa. Ahnaa nbobaa yeb duu ngboo bobaa nyam piin dii, ambe yaa, neh beh gaa, nwundu gu ndaa, odkuvel beud piin koo, baa ko dai kan moonaa, geu yedda npii beu rii kiini, naa kumke mabe zong puktemu, tem mabe paah taa, mu ii in lambeya sosai, bin lameun inaa. mu lam ahnaa, bin bobn taa, mu lam koraa, mu lam wad chamba, mu lam yed tuu raa, mu lam inn zuum, mu ii geu, mu lam mu bob ya gu, tii maa kaa inaa mu yii man beh rii, maa gooh lebi, maa lebm geu taa, maa lemn lebi? Maa labn geu taa, inaa maa lebm maa tuu man geu kuri rii, mu tii inaa mu lam deu gu, pah mu leb taa, maaa wogu geu naa, inaa maa len wogu ruu rii, pah mu lebl inaa mu lam dii, maa leb geu taa, Toh, maa yeb mu beud piin ko, baa aah dai em nuubood dan eg'n beh geu, in liin baa dai em gu nuubood dan em beh rii, maa bu kpankaaraa rii namaa, mabu keuraa, in lii naa rai nan liin nuubood jong burii, oowaa mataa, kumke mabe jong puktemu, ii mu pet, in lam beya, bank ya rii na puktema rii, in lam beh rii sen sona, deu sen neh beued koo naa, deu sen neh beud vinaa buuruu, nna baah bobaa, npaa ina lam deu nlebeu gu, nna baah ben nuuruu, ina nna maan gu ri pat, mu lam di, nda tuu maan geu taa, nlam seh nda man de be paa nii? Nma seh nna nere be paa nii, <hesitation> mu maa kuru, muri moke manaa, geu ina muri man deu, mu pah in lamkeya.